Ny atao hoe aspiratera dia kofafa anakiray mandeha amin'ny herinaratra. Dia misy fil izy dia atsofoka ilay prizy an, dia miodinkodina mitroka an'ilay vovoka sy ilay fako ilay fitaovana ao anatiny ao. Rehefa vita izay fanadiovana izay an, dia tsoahana ny prizy an, dia sokafana ny ery ambany ery dia misokatra dia mivoaka daholo ilay vovoka sy ilay fako.